Minya akwanya dɛ mebɛsesa biribi wͻ me ndzeyɛɛ a mayɛ etwa mu no mu a, adze kor a mebɛsesa nye egyinae bi a misii faa mo nwomasua ho. Dɛ merefa adzesuadze bi pͻtsee bi esua akyɛn fofor bi. ͻno meyɛɛ no dɛm no, ndɛ meehu dɛ sɛ nka mefaa adzesuadze a nka ahyɛse no nna ͻwͻ hͻ no a, nkyɛ ͻbͻboa me ma menya nyimdzee ahorow pii.